Nandoro sakafo tao anaty lapoaly aho indray andro. Ohatr'izao ny fomba nanadiovako azy dia afaka tsara mihitsiny. Nalaiko aloha ilay lapoaly an dia nanao ranon-tsavony aho, dia nalonako kely ranon-tsavony tao mandritra ny minitra maromaro. Vita izay an, dia somary notapohako kely rano mafana ilay ranon-tsavony iny avy eo. Dia hiitako amin'izay fa nalaiko ny inona ity izy, ny eponza sy ny paille de fer, dia nokosehiko moramora tamin'ny paille de fer aloha ilay izy dia hitako hoe mbola misy tsy afaka dia nataoko tamin'ny eponza aloha. Dia naveriko paille de fer indray. Tsy kosehina mafy be fa satria iny an, ilay sakafo may iny manko avy eo efa tonga dia efa malemy. Malemilemin'ilay rano sy ilay ranon-tsavony amin'ilay rano mafana iny. Dia afaka moramora, dia akobana amin'izay dia afaka ilay may.